Raha izaho izany no mampianatra ny zanako hitaingina bisikileta, dia amin'ny voalohany izy an, <hesitation> atosiko foana. Izany hoe arahako foana izy izany. Dia rehefa manomboka zatra amin'izay izy dia avotsitra tsikelikely. Mety hoe hianjera izy amin'iny fotoana iny an, fa tsy maninona fa atao fantany koa hoe m- normal ilay mianjera rehefa mianatra bisikileta. Fa arakaraky ny izarany mitaingana irery koa izany an no mampahay anazy veitvety.